Sɛ epɛ dɛ enoa mo a ero-ebɛpɛ wo mo n' esi hɔ na afei apɛ kyɛnse a ɛbɔnoa wɔ m', nsu na nkyen. Edze mo no - ebɔhohor wo mo no ho na edze nsu esi gya do. Edze mo na ahohor ho dze egu m' na edze nkyen ato ho na ebua do. Afei ebegyaa no ma oehur mber kakra na ahwɛ dɛ no mu agow a. No mu nngowee a na edze nsu apetse do na afei ɛdze rɔba so akata do ama ɔahwɛ na ɔaben yie ma ayɛ dza ɔ <hesitation>